Ca chile, guaguacachileh, guaguacachile ca este ca nacatl, o que quicuah, tehua ticua guaguacachile ca nacatl, uca tlaxcali, de tlauleh.